א דישוואשער ווערט באנוצט אז מען זאל קענען וואשן אסאך געשיר אויף איין מאל, און נישט דארפן וואשן אלעס עקסטער, די געשיר ווערן ריין און זויבער.